لعبة أحب ألعبها لوحدي هي لعبة الألغاز لأني أستمتع كثير وأنا أحل الألغاز والتحديات العقلية، لأنها تنبه عقلي وتخليني أركز، وأحب استخدم التطبيقات أو المواقع اللي تقدم ألغاز متنوعة سوا كانت رياظية أو كلمات متقطع وحين أخصص وقت معين كل يوم إني أحل ألغاز.